okia <hesitation> kujiki kalu kasnama loloda kan kujiki kujiki ena mane wutu mane ikokiolokuwa de iojomo bole o sagala okia mangoe ena mane la sampe sampe <noise> iange ikokiolokuwa tara perna yang kioloko ena manege untuk kujiki.